<hesitation> Xitlam benvenhane hian, <hesitation> kan taksa he tsol hatam puemo emema, dargar sari ajanga dargar kua, tal kan mutlin tehe leo ngay tineni. <hesitation> Puyin nang lam pang kan in neme puemo a, amaerozu, zu emo, kofi emo, kan in lo erohezu puemo ani. <hesitation> Kan hate lo pinga, kan tocha te lo tsoan, tui lung kuhan hip tehen atsok zangkai emem tineni. <hesitation> Kan sok te lo tiba, kan kuhan hi tsoan, tui luma koezu tui le, <hesitation> limbu teman tel in teh, atsangkai emem ani. <hesitation> Kan taksa ti tsak tey tutil, <hesitation> kan e in tegan syeta, kan e alawnga emema. Hemi hian kan taksaa natnataw tu te, ti tsakin, <hesitation> natnateh tsa takin alawdaw tey tachin ani. Kan natneina zuwa lama pan zele ni tsoan, doktor hanpan meitehi afintag emem meni. <hesitation>